O-yem o-nam ekpin. Nti-ma a-ji wut eba-kpoghe, eji nti n-yi o-nam ekpin-o, chang. Eig-a-ji nti chang oyebapmbinghe ori, kǝn nfam fa nti nchibe, oyua ane ochibe ka etung. Mon-nyen na mon-nyen, a-mo kub atem ka-nchot-rem eyim m-bi abha ki wut, a-mighe-eyim. Mon-nyen na mon-nyen se ntem a-ka di o-ki yua-ye eji oyeba-mbinghe ori ka etung-o, chang. Nti n-yǝm o nam-ekpin, nti n-yǝm-o nam abon a-ma nti n-yǝm o-kara ehfap nji o-tuk. N-yi se nti ndi but eji-nji nti nyi-o-nam ekpin-o, chang. O-bu oyeba-m binghe o-joi, eku-be e-joi, ochimabiji ojoi. Etung ejǝtre, Bendeghe nyi eri-na oyeba-mbinghe oki joi. Kǝn fam-fa, e-kǝn nti eki-mba o-chi mon-yen na mon-yen aki nok, ntem na ntem a-ki nok o-nok-o-nok, o- kǝn nti okak ka ebham orue onok-ha bitie ojak. Nti nob, ekpin-ni ngun enob, abonni-nyen naob. But de-e oyeba-mbinghe o-joi oyeba-mbinghe o-joi, nti n-joi ekpin-ni ngun nyi e-ki nob gogigogege. Oyeba-mbinghe o-kib-ba kpe jen-jen nji o-nore, abon, eyim e-dim, bo-fa o-ki joi ka Bendeghe erie nyi ka mbing Jesus eriem.